لا، طبعا، أحب يكون سائق شخصي. الطبخ أقدر أسويه، بس الزحمة والدوشة والقيادة تأخذ وقت. ما أقدر عليها. أنا أحب يكون عندي درايرفر خاص بي.